Alahelo izen̈y kôfa olo bôaka malahelo izen̈y misy raha tsy milamin̈a bôaka aô edy e. Misy raha mampa misy raha mampatsiarotsiaro izy raha nandalo tamy talôha tsy hay avy eô navy amy fijrinakà kôfa malahelo izen̈y mitomany ia.